أول شي لازم تقرأ كتير يعني تقرأ كتب و مقالات أو حتى قصص قصيرة عشان نشوف كيف الكتاب تعبر عن أفكارك بعدين لازم تكتب بشكل مستمر حتى لو كانت كتابة بسيطة عشان تتعود على التعبير بطريقة واضحة تقدر بعد ما تكتب عن مواضيع تحبها عشان تلاقي حافز. لازم تكون صريح وواضح في كتاباتك.